<hesitation> Intelo isambolana akeo zaho a mampiasa mandeha bus a de eninjato frais aller a de eninjato frais retour de roanjato sy arivo akeo zany alongany indray mandeha mandeha de nefa zaho a intelo agnatin'ny volana raiky mandeha de manome eninjato sy telo arivo zany depensiko isam-bolana.